जो हमारो सूप ह तातुक अमेर असो साकु भने। जो टमाटरु को जूस ह तातुक साकु अमेर घडे। तब अमेर दाबा करदे तई अमेर तातुक थेंडो डालदे। तई तेंडो छौंका लांदे तई तेंडो सूप डालदे।